مايور كونساي اللي ديته في حياتي هو انك تعيش كل لحضة في وقتها, ما تخمم لا اللي فات لا في اللي راه جاي, غي عيش اللحضة, سانسارمون راني مطبقها في حياتي, راني ناسييي نعيش كل نهار بنهاره, مهم نكون فيه فرحان نكون فيه شبعان نكون فيه شبعان نعاس, كلشي يكون فيه غاية, سي ليسونسيال, ما نخممش على النهار اللي ضيعته البارح, و منخممش على اللي راه جاي